Fomba fiasan'ny hisatra eo amin'ny bisikleta dia efa misy fingotra roa lehibe eo amin'le kodiaran'le bisikleta ary io fingotra io de mifandray amin'ny alalan'ny tady eny amin'ny tanan'ilay bisikleta ary raha vao potserina ny tanan'ilay bisikleta dia mijanona ilay kodiarana.